Raha ny hevitro aloha de tsy de haiko loatra raha mahare maharary ny zava-maniry, fa ny tsikaritro fotsiny rehefa le kapaina iny ohatra ny hazo de misy mamoaka rano, de fotoana vitsy aorianan'izay izy de manomboka malazo ny raviny.